Ну что-ж, мне придётся взять себя в руки и больше не <noise> делать больших, длинных вдохов, <hesitation> следовать инструкции сотрудника техподдержки и... придётся повторить одну и туже информацию нужное количество раз.

Я считаю, что я не способен заинтересовать людей в не интересующих их темах, так как даже близких мне людей я часто застаю врасплох своим энтузиазмом и напором в объяснении какой-либо интересной для меня темы.